Roomu miiina atam rangii dhothaa room than dhursaa anin ukutaa wonin kasimithia laan ukuta khan simithi jijigh simitia iraa jiseee wonn fudhedhe dhuathan baada inin irajighee rawothu ithi dhabe rangi dhura dhaaa rangii durah adhia first coat yedheni dhub talamessa irrijebisee dhaa rangii amtan thaa mardhadhi dhufthun thaa anin fedh thaa ithi khabethu akaa dhansaa sunnin irijebise woishin yellow woishin green woishin dhimthuanen